:Yee' deh :eh :ne-a 'o :nenen' eh-: 'dhu :mor 'on :sorn :glaa'e: zorn bo, :moe 'on :sorn, :yee' 'an po 'an 'jeh :dha :due'. :dha :due' po-eh eh-: 'dhu, <hesitation> 'an po 'de nyorsoa, :gwlor :baa' 'an po 'de or bo wlu-' deh 'an :sorn-a, 'an 'bhorn deh 'jeh eh-: 'ye 'on ya-dih :yi-dih 'o, 'an 'bhorn :mor 'on dhele: nyor dih 'de :dhehehn: ka 'di 'de 'yi 'sluh ka 'di, deh 'on dhele-a dih or 'ye-eh 'on 'yi 'o, ka 'an mo 'an wlu 'de nyorsoa bo. <hesitation> 'an dhele-or :neheh' :eh :mor nyor 'o nyor :or 'dhu-a 'an deh zon, <hesitation> :or polo-a 'an dhih, <hesitation> 'de gu ka 'di, 'on se 'bhorn or <hesitation> 'ye 'an ka 'ye 'o. :yee' 'an 'jeh :mor 'on dhele: nyor+ dih-' 'an 'bhorn or 'ye-eh 'on 'nyi 'de :dhehehn ka 'di 'o. 'An 'jeh nyor+ :on :ne-a 'o <hesitation> on se-a 'an dhih :kma, 'an 'bhorn on 'ye 'an dhih :kma 'de :dhehehn: ka 'di 'o, nyor+ 'on 'nyieh-a 'on ybeh-uh 'o, 'ka 'an no :zai' 'de 'an :sorn. :yee' :mor 'on :sorn, <hesitation> eh :korn 'dlan or-: po-eh or 'da fean'sehn-a 'ye deh, :mor sehn :ne 'de 'kwla+ 'zorn, eh ne 'de gbli 'zorn :mor eh fean eh-' 'ye deh. :yee' deh <hesitation> 'an 'torne-a 'nynuu: 'nyene deh, :yee' eh :mor 'an gbali 'an jeh 'weh :ne 'o, <hesitation> 'de 'nmynuu: 'nyene-a deh :torne' 'da :mor 'on 'wluh 'de 'on mor-: 'on 'bei'-: :a-: gbor :a :ne-a 'de :a 'da dih 'nynuu: :gbolo'+-a :gbor-' dha :zia' gwlor 'di :a :ne-a <hesitation> 'de 'on nyor+ deh :torne' nyor, <hesitation> mor no deh 'chle-nyor 'de 'an-a' nyor :klaba' <hesitation> :or no-a gor jli-a 'dlu <hesitation> 'de or 'zorn. :Yee' :mor ti nyni 'o 'kwia' nyor+-plu:+ <hesitation> :mor on 'ya 'de deh nyor 'ye deh chean', mor nyor 'ye dha mu, on 'jye-a 'gbe-di-deh+-dih kpa, on 'ye-a :plibo 'i dih kpa, :yee' ka 'an no an zeli-dih-dih, :mor 'on :za 'de 'wli-eh yu :yee' 'on :to-' 'an-a'a: 'nynuu-a wai 'weh :en <hesitation> on 'ye-a :zuku'-' kpa. :eh :korn dhih-eh, on ne-uh 'zorn po. Deh :eh :ne-a 'o eh mor, :mor nyor :taa :an-a' 'yu deh torne', :mor :an-a' 'yu taa dha mu or taa deh chean', :yee' or-a' kpa 'plo, or-a :flon 'kwa or-a mu 'de. :yee' <hesitation> or :gweh <hesitation> or 'ye wai kpa, or 'ye 'wli-eh kpa, :mor or kpa 'wli-eh, :yee' 'wli-eh :dao' eh-: mu an-a' chlee-eh dhen, eh-: mu an-a' deh 'o deh dhen-', <hesitation> eh-: mu deh-a klehkpeh en :na-a <hesitation> <hesitation> <hesitation> en :korn eh 'ye-a 'de nyor+ deh :torne' gbu 'zorn :ne <hesitation> eh-: an mu 'ble or 'ye 'nynuu: :nyene :on :ne-a 'de, an 'jeh :ke <hesitation> or 'ye deh :eh no-a deh-a 'yor-eh <hesitation> on 'ye-eh no. :yee' dih :ple-eh: eh-: no deh 'an no-a, :eh :korn dhih eh 'wee', eh-: 'dhu, tior 'on po-eh dlan :eh :mor fean' sehn eh-a 'ye deh, :mor eh gbali: 'de eh 'ye :kpabor', 'de eh 'ye :glean', 'de mor eh 'ye :tolovlie', 'de eh mla-eh. :yee' :an-a' 'zorn 'si-eh 'an-a' 'zorn 'si-eh-: eh-: mu-eh no 'de 'wli-eh :eh 'an 'bhorn-a dee <hesitation> 'an-a' 'nynuu: 'nyene <hesitation> on 'ye-a mu on 'ye-a 'deh chean, on 'ye mu <hesitation> on 'ye 'ye on 'ye deh chean'. Eh 'jeh eh :se :koan'-a 'kpai-eh or se 'noror :a 'bli :ne. <hesitation> :an mu :zuku' :an gweh 'de :zuku' 'weh. :Yee' an :koan 'ye-eh <hesitation> eh :kma 'i. :yee' :mor :on 'gbali <hesitation> on po :an son+ :on po-ih 'kpa 'di 'de <hesitation> 'de :an 'ye deh, :mor :on fean' :on :ne 'de :kolo bo :yee' :an 'ye deh, :eh :korn dhih eh 'wee', eh-: 'dhu, 'bluhba: <hesitation> :or 'ya-a ti :daa eh :se :zai' :bluhba-a' ti 'i, :a :bai' <hesitation> on :ne 'kmo 'de <hesitation> <hesitation> 'da an po 'de :a deh chean' gbu 'zorn 'de an 'kpa 'de :a on eh :se eh :mor, ti :daa an 'jeh-a ya-dih faa', deh :a 'wluh-a 'nynuu: :yee' :ka :a no-a 'de <hesitation> :a 'wluh-a 'nynuu: :yee' :kaa :a no :a :korn :a 'ye no 'nynuu: :a 'ye-uh ya pobo:, :yee' 'on se :korn 'on 'ye fean', 'an :korn 'on 'ye gbali:, :yee' ti 'o ti 'an gbali-' 'an :to-dih 'an-a' 'nynuu: deh, 'an mu 'noror', 'an kpon 'noror' <hesitation> ga-dih 'nor for :daa bo, 'an bleh-dih 'nor :yor :daa bo, 'an-a' pobo: :dha :due' :dha :due' pobo-a se deh 'di :ne, :mor :on 'kpon deh :due' dih eh se deh 'di :ne, :eh korn dhih eh 'wee' <hesitation> pobo: :dha :due'-a 'geli' :za-dih deh eh sei' :dhie:. :mor :on taa dha 'sororn' taan nyieh 'i-a pobo, 'de :an 'ye 'geli' :za-dih deh eh dhiei'. :yee' :mor :or 'wluh-a 'nynuu: 'sororn' taan nyieh 'i <hesitation> :mor :on 'da :koan' :due' or-: :an mu no-', :koan :an mu-a no-' <hesitation> mor or se gali' :za-dih :deh 'jeh 'di :ne, :yee' eh :mor :mor geli' :za-dih :dhiei' :mor en :ne 'sororn' taan 'i, :yee' <hesitation> eh 'beh-dih en 'ye ;i :dhie: <hesitation> en 'ye :an 'nynuu: <hesitation> en 'ye-uh ya pobo: 'weh, eh-: :korn ka 'di 'o 'an no-dih-eh :ne 'o, :eh :korn dhih eh 'wee' <hesitation> nyor-a deh <hesitation> 'on se-a 'ble <hesitation> 'an dele-eh 'yi-dih, 'an dhele :on dih :eh :mor deh :daa eh :korn :koan :e? :yee' :mor :on 'da een, s :Yee' :koan-a 'jeh :dao' :yee' 'on kpa 'i 'weh <hesitation> :mor or :bleh-dih: 'o ' <hesitation> :on 'ye 'on deh 'nyi :eh 'pehn-dih 'an :porluh-dih :yee' :on 'ye-eh 'nyi, eh :se-eh nyor 'dlu 'vla :ka, eh mor <hesitation> eh :se eh :glan :glan :ka, :yee' eh :peheheh: :ka eh-: eh no. <hesitation> deh 'an 'bhorn 'on 'ye-a :za eh :mor, geli' :za-dih :deh <hesitation> :mor :an mu-eh 'ye :yee' :an 'ye-eh 'de :dhehehn. ka 'di, 'de 'yi 'sleh ka 'di, 'de ka 'jeh 'di, 'de :porluh-a dih 'pehn ka 'di <hesitation> :kaa nyor-a no eh 'ye-a. :yee' 'bluhba: :a :ne-a ken ti :daa or no 'bluhba: :or :korn-a 'de 'yli-a zi-a dih, :yee' :a mor :or 'dhu-a 'nynuu: :gbolo'+ <hesitation> :mor :a po :a bhuh+ :dha :due' 'de :an 'ye deh 'de :dhehehn ka 'di, deh an 'da-dih bhun+, <hesitation> :an kpleh :en :ne-a 'de :on 'di :me-: 'dhu bhun+ :ne 'o :daa, eh :se :an 'bhuh+ :an na-dih-a buh+ buh+-' eh se-ih :mor :daa, :an kplen :en :ne-a 'de :on 'di :mor en :nmor 'yi-dih, <hesitation> :mor en :korn :gwlor-nyor 'ton, :yee' <hesitation> deh :eh no-a deh 'jeh :yee' or mu-eh :on 'nyi, :yee' or-a' 'jeh or mu an 'nyne 'tmo-', :yee' or :se-' :on 'yli :vlami-' 'ye-dih 'i, <hesitation> :yee' :mor :or :ne-a 'o :or se-a 'an 'bhuh+ :dha :due' po yee' <hesitation> :yee' or 'ye-dih :on 'yli :vlan me-' dih. :yee' deh 'an 'bhorn 'on 'ye-a :za :eh-' no, :glaa'a zorn bo :mor 'on :sorn :zai' deh 'on ;za-a eh-: dhu nyorsoa-a wlu bo-a po-a, :mor 'on po-or wlu bo :yee' :mor 'on 'si 'zorn, :yee' 'an kpa 'o gwlor ken <hesitation> 'on 'ye :nyor :kporn-a gwlor 'dih 'bhorn, :nyor :korn-a :gwlor-a' or-: 'dhu 'an 'bhorn-dih :koan, :yee' :koan :dao' :mor 'on 'ye-or, <hesitation> :yee' deh 'an no-a :naa :eh-: no nyor+ deh :torne'-eh, <hesitation> 'an torne 'nynuu: :nyene deh. :yee' :mor 'on :sorn :glaa'e: zorn bo :yee' 'an mu 'de 'an nyor nyor-deh :torne' gbu 'zorn. i :Yee' deh 'on :ne-a 'nynuu: :gbolo'+ 'nyne bo 'de 'on no-a deh 'chle-nyor, 'on no-a nyor+-a taan nor, :yee' <hesitation> :mor :a gbon-dih :a polo deh :mor <hesitation> nyor+-p+ 'yle, <hesitation> on :taa an-a' 'mlen-wlu+ po :yee' :a klehkpeh :a gola-dih :yee' deh :eh :korn-a :mor 'on 'nyi-eh :a uh 'de mor :mor on :za 'o deh :eh :mor 'nynuu: :gbolo+ deh :daa eh-: a mu no-' 'o deh :daa eh-: a mu 'ye 'o, :yee' :mor 'on 'ye-eh 'on 'ye 'an neh 'mor-: 'on 'bei' :nyene-: :mor :a gble-eh' :yee' 'an yi 'de <hesitation> 'an kpa 'wli-eh :dao' <hesitation> 'de 'an-a' 'nynuu: bo <hesitation> 'de 'an-a deh-a :torne' bo 'de mor :mor dele-eh :ta 'de yi :yee' <hesitation> 'an 'jeh 'an 'kpa nor 'an 'kpa nor, <hesitation> 'am mu 'kwla+-dih, 'an 'dba :keloo' 'an plo-or <hesitation> 'de 'an to 'o 'an-a' 'wlii 'de nyor+ deh :torne' gbu 'zorn, de mor <hesitation> an to 'o an-a' 'wli-eh on 'ye an-a' 'wla+ dhen 'do dele-eh bo, :yee' deh :eh :ne-a 'o :eh 'an 'bhorn 'on 'ye-a :za dha ti :daa 'i me 'o.